<noise> Yallan mare fu fu woni e wodi gite gierta na e wodi marefuji latiɗi wala gite gi'ir. E wodi marefuje ɗi mbowuɗen, mo ɗiɗo ɗi fu ɗi godi gite gi'irɗe, e wodi marefuji latiɗi ɗi hitere wawa yugoɗum, ɗiɗum ma e ɗigotum ɗi ngi'ierta, goɗɗi ettanwa hendu, goɗɗi ndu ndungol etta tan, <noise> goɗɗi du luttama to yehirta, non dabbaji wontire.